Tisɛba la tisɛba to mam nyɛta la de la; mam nyɛti tã'asi, mam nyɛti sinsabesi, mam nyɛti dūa, mam nyɛti kinkaŋa, mam nyɛti ãara tiisi, mam nyɛti gooba tiisi, mam nyɛti nɛnɔbera tiisi, mam nyɛti mɔnkɔ tiisi, mam nyɛti moriŋa tiisi mam kelum nyɛta siwaka tiisi, mam nyɛti zãŋa, nyɛti gū'a, nyɛta vɔɔŋa, kinkaŋa, mam nyɛti tu'a, mam nyɛti sinsobera tia, nyɛta kinkagera.